Tebe gbari fere ke wene mene me tebe gbili fere ebi fa keni kene karayai kei fere rolo mo fere me tolo no size e bo start fere wene fere me sele enni ken gbili fere me so sen po su awon ama pa sei sei fere dou wene bra fa kpo fere doh wene bra fere ebi fa ke mi emene bayelsa ke kebesbili fare he wene e be men delta ke emimi so me febe ka kon fei me ai kpo fei tua awoa kpo gbali sele mi so tukpo fere sel fere ki pei he bu mi you do seri beh boni biri ye don mo enai ke sele nager you ber